illa er farið með erlent starfsfólk hér á landi samkvæmt frásögnum sem berast á borð Eflingar stéttarfélags algengt er að

fólk fólk af erlendum uppruna sé samningslaust ætla að sniðganga alla kosningaþætti sænska

á morgun vegna uppákomu í sjónvarpinu í gær Svíar kjósa sér þing á morgun og er búist húsnæðisverð hefur hækkað meira á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum og algengara er að ungt fólk búi í foreldrahúsum mikilvægt er að stjórnvöld vinni saman að lausn segir finnskur sérfræðingur Íslendingar eiga eftir að verða meira varir við bandaríska sjóherinn segir fyrrverandi

lega landsins verði sífellt mikilvægari vegna ógnandi tilburða Rússa flugstjóri sem flýgur farþegaþotum í vinnunni segir það tvennt ólíkt

að fljúga þotum og að fljúga gamalli eins og hann gerði á flugsýningunni í Reykjavík í dag annað sé vinna en hitt sé útrás

gott kvöld margt erlent starfsfólk er samningslaust og sætir slæmri meðferð þetta kemur fram í samtölum Eflingar stéttarfélags við erlenda félagsmenn félagið stóð í dag

fyrir sérstökum fundi fyrir Pólverja markmiðið er að efla samstöðu þeirra fundurinn var haldinn í Gerðubergi og er hann hluti af átaki nýrrar stjórnar Eflingar til að ná betra sambandi við félagsmenn Pólverjar eru

stór hluti af félagsmönnum Eflingar það eru rosalega margir sem hafa erfitt í vinnunni vinna án samninga og svona við viljum breyta því og biðja þau að tala um þetta og ekki vera hrædd og svona efling setti sig í samband við erlenda félagsmenn og í þeim samtölum

komu fram margar mjög ljótar sögur um meðferð á starfsfólki hér á landi fyrir sama verktaka þeir voru sex saman settir í eitt herbergi og þeir þurfti borga

voru að draga frá launin af þeim hundrað

á mann fyrir þetta

herbergi annað dæmi er af manni sem keyrði rútu og hafði unnið mjög mikið hann bað vinnuveitandann um tveggja daga frí svo hann gæti hvílt sig auk þess sem hann ætti ekki einu sinni hreina skyrtu og þá

vinnuveitandinn hérna

og ef þér passar þetta ekki þú getur bara alveg bara hætt að vinna bara og þá ertu

er illa farið með erlent starfsfólk já það er illa farið með erlent starfsfólk og það er rosalega illa farið með svona þjónustu og

brjóti mjög oft kjarasamninga á erlendu starfsfólki margir séu á dagvinnulaunum á kvöldin og sumir án samninga Magdalena kom hingað í fyrsta sinn árið nítján hundruð níutíu og níu þá fór hún í háskóla en var einnig í vinnu það var miklu betra það var ekkert svona mál að fólk væri að vinna án samninga og

því var aldrei útborgað dagvinnu fyrir kvöldvinnu já það var ekkert svoleiðis er viðmót

já það er bara breytt og ég ég skil ekki ekki af hverju sænska ríkissjónvarpið sætir gagnrýni

fyrir að hafa í lok

í sjónvarpi í gær tekið fram að það tæki ekki undir ummæli formanns flokksins um innflytjendur mjótt er á munum og mikil spenna ríkir fyrir þingkosningunum á morgun kappræðurnar í sænska ríkissjónvarpinu í gær voru þær síðustu fyrir kosningarnar þar mættust formenn allra átta flokka sem bjóða sig fram barið var í borð og hart var tekist á um helstu kosningamálin málefni innflytjenda eru eitt af þeim en hafa mælst með um og yfir tuttugu prósenta fylgi og má segja að þeir hafi sett þau mál á dagskrá í lok þáttar ákvað sænska ríkissjónvarpið að taka sérstaklega fram að það tæki ekki undir ummæli

það hefur flokkurinn harðlega gagnrýnt og var boðað til fundar vegna þessa í dag

ríkissjónvarpsins á morgun en þá ganga Svíar til kosninga skoðanakannanir gefa til

kynna að afar mjótt sé á munum milli núverandi ríkisstjórnarflokka og stjórnarandstöðu þá var stór hluti kjósenda enn óákveðinn í gær samkvæmt könnunum og því ljóst að

Elfa Ýr þú hefur starfað hjá sænska

hvers vegna ákveður s v t að grípa til þessara ráða það eru ákvæði í sænskum fjölmiðlalögum

að s v t eigi að gæta hlutlægni

þeim er ekki heimilt að senda

reglurnar á Íslandi eru með

þeir þurfi að gefa út yfirlýsingar um

hvað varðar réttindi og skyldur fjölmiðla en við þekkjum

mun fleira ungt fólk á aldrinum

saman að því að auka framboð á húsnæði frá árinu tvö þúsund og tíu hefur húsnæðiskostnaður almennings hækkað um fjörutíu og þrjú prósent umfram almennt verðlag á Íslandi samkvæmt upplýsingum frá Íbúðalánasjóði um þetta var meðal annars rætt á sameiginlegum fundi

sem haldinn var á vegum Íbúðalánasjóðs í vikunni Finnland sker sig úr þegar tölur Evrópsku Hagstofunnar Eurostat yfir þróun húsnæðisverðs eru skoðaðar ef við skoðum markaðsvirði húsnæðis á Norðurlöndunum undanfarin ár sjáum við að verðið hefur hækkað verulega nema í Finnlandi þar hefur húsnæðisverð staðið nokkurn veginn í stað hér heima tók verðið mikinn kipp fyrir tæpum tveimur árum og er nú það hæsta á Norðurlöndunum forstjóri ARA finnsku húsnæðisstofnunarinnar segir að stjórnvöld verði að taka virkan þátt í því að auka framboð á húsnæði

ungs fólks á aldrinum tuttugu og

til þrjátíu og fjögur

sem enn býr í foreldrahúsum langhæst á Íslandi eða fjórtán prósent annars staðar á Norðurlöndum er hlutfallið á bilinu fjögur til sjö prósent fyrsti landsfundur Flokks fólksins var settur í dag formaðurinn segir flokkinn eiga mikið inni og ætlar að halda áfram að berjast fyrir fátækt fólk fyrsti landsfundur Flokks fólksins stendur yfir nú um helgina fundurinn var settur með ræðu Ingu Sæland formanns flokksins sem rifjaði upp stutta en viðburðaríka sögu flokksins hún sagðist vera afar þakklát fyrir að fá að berjast af hugsjón fyrir mikilvægum málefnum við vorum stofnuð utan um fátækt fólk á Íslandi við vorum stofnuð til að útrýma fátækt á

fátæktinni sem er þjóðarskömm og skattlagningunni á þeirri fátækt við munum aldrei beygja af ekki af leið og með ykkur þá stefnum við bara áfram í dag fór fram málefnavinna og á morgun verða ályktanir og tillögur lagðar fram

kosið verður í trúnaðarstöður flokkurinn á fjóra þingmenn og einn borgarfulltrúa eftir þrjár

aftur stuttu síðar árið tvö þúsund og sautján og svo í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík Inga segir að atkvæði stuðningsmanna hafi gefið þeim tækifæri til að blómstra þessu fræi hafið þið hlúð af og áfram og áfram það er ekkert annað sem kemur til greina ef þið viljið sjá okkur blómstra og sjá okkur dafna þá verðið þið líka að vökva okkur og sannarlega megið þið vökva okkur með grænu þrumunni því hún gefur svo sannarlega blómstra segja þeir sérfræðingur í

varnarmálum Bandaríkjanna segir að lega Íslands hafi náð fyrra mikilvægi hvað öryggismál snertir vegna umsvifa Rússa í Norður Atlantshafi hann segir að Íslendingar eigi án efa eftir að verða meira varir við bandaríska sjóherinn bandarísk stjórnvöld er aukin spenna í samskiptum við Rússa undirbúa stærstu heræfingu sína í nærri hálfa öld hún hefst ellefu september og stendur yfir í tæpa viku í henni munu taka þátt fleiri en þrjú hundruð þúsund rússneskir hermenn á landi sjó og í lofti heræfingin er svo umsvifamikil að hún nær yfir ellefu tímabelti og snýr aðallega að áhrifasvæði Rússa í austri en heggur nærri

norðurslóðum þrjú þúsund og tvö hundruð kínverskir hermenn taka einnig þátt í æfingunni með tækjum og tólum af ýmsu tagi í stjórnartíð

Obama segir að það sé nauðsynlegt að Bandaríkjamenn bregðist við

segir að Íslendingar ættu að búa sig undir að sjá meira af bandaríska hernum

starfaði í átta ár undir stjórn Obama hann segir að Trump stjórnin hafi ekki breytt stefnunni mikið hvað norðurslóðir varðar hann segir að Trump stjórnin hafi ekki breytt stefnunni mikið hvað norðurslóðir varðar

verður heiðursgestur á í ár og nýjasta mynd hans verður

hátíðarinnar heimspekingur sem þekkir vel til segir að

takist ótrúlega vel að sýna hvernig hrikalegar aðstæður kalli fram ólíkar hliðar á mannfólkinu kvikmyndahátíð í Reykjavík hefst tuttugasta og sjöunda september næstkomandi

hátíðarinnar að þessu sinni kemur frá Úkraínu sem verður sérstakur gestur á hátíðinni myndin er ferðalag í gegnum hið stríðshrjáða Donbass hérað í Úkraínu en hlaut verðlaun á kvikmyndahátíðinni

í sumar fyrir leikstjórn myndarinnar Jón Ólafsson heimspekingur hefur kynnt sér myndir

vel á undanförnum árum hann segir að Loznitsa hafi fyrst vakið athygli fyrir heimildarmyndir sínar í dag fjalli myndir hans fyrst og fremst um pólitískan veruleika í gömlu Sovétríkjunum Rússlandi og Úkraínu það má kannski segja að takist alveg ótrúlega vel að að sýna manneskjur við þessar hrikalegu aðstæður og hvernig þessar aðstæður kalla fram

ólíkar hliðar á mannfólkinu hann er ekki að setjast í dómarasæti eða á einhvern hátt að að afhjúpa mannlegt eðli þetta er mjög hversdagslegt og eiginlega magnað hvernig hann notar og leiknu myndirnar hans eru pínulítið eins og heimildarmyndir

fylgja eftir atburðarrás samskiptum og öðru slíku loznitsa ætlar að halda málþing á þar sem hann fjallar um stríð og falsfréttir auk þess sem hann mun sýna fleiri af myndum sínum og svara spurningum um þær hann hefur gert fjölda heimildarmynda sem hafa unnið til verðlauna á kvikmyndahátíðum víða um heim mér finnst hann frábær leikstjóri og hann hefur ekki verið

neitt sérstaklega þekktur en hann er að verða það núna myndirnar hans eru að byrja að vekja meiri athygli og ég held að hann eigi eftir að verða ennþá þekktari en hann er í dag var farin í hundrað löndum víðs vegar um heim í dag markmiðið

að krefja stjórnvöld um aðgerðir vegna

í aðdraganda tuttugustu og fjórðu ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál sem verður í Póllandi í desember tóku þátt í París og Brussel og hundruð í Sydney í Ástralíu og á Íslandi var gengið frá Hallgrímskirkju og þess krafist að gripið yrði til árangursríkra aðgerða til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda ríkisstjórn Íslands verði að leiða þær aðgerðir og greiða götuna fyrir sjálfbæru samfélagi það getur verið óþægilegt að fá allt blóðið upp í höfuðið á sér segir listflugmaður sem sýndi listir sínar yfir Reykjavíkurflugvelli í dag stærsta flugsýning ársins var haldin í dag dagskráin hófst á því að Boeing sjö

sjö flugvél Icelandair flaug í lágflugi yfir Reykjavíkurflugvöll og lenti svo á vellinum skömmu síðar

á sýningunni en einnig þyrluflug en sýningin náði ákveðnum hápunkti þegar

Jónsson sýndi hvað í honum býr á þrjátíu og sex ára gamalli

þrjú hundruð og sextíu hestafla

jæja Snorri hvernig svolítið adrenalín já maður finnur smá fyrir að hafa farið í þessa hringi eins og í golfinu þú

að þrýstast upp í upp í hausinn á þér það ertu einhvern tímann smeykur í þessu tímann hræddur um að eitthvað fari úrskeiðis allir flugmenn

smeykir en

hvernig þú höndlar það

þú ert flugstjóri hjá Icelandair

öðruvísi já þetta er aðeins öðruvísi maður fær útrás hérna vinnan er bara vinna en þetta er þetta er útrás þetta er flug þetta er og þá að veðri það dregur úr vindi og úrkomu í kvöld og nótt og á morgun verður hæg breytileg átt og víða skúrir einkum um landið hiti verður víðast á bilinu átta til fimmtán stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur færir okkur frekari veðurfregnir að loknum íþróttum haukur þetta fór ekki nógu vel á móti Sviss í dag nei

hefur ekki upplifað

illa er farið með erlent starfsfólk hér á landi samkvæmt frásögnum sem berast á borð Eflingar stéttarfélags algengt er að fólk af erlendum uppruna sé samningslaust svíþjóðardemókratar ætla að sniðganga alla

í sjónvarpinu í gær Svíar kjósa sér þing á morgun og er búist við spennandi kosninganótt húsnæðisverð hefur hækkað meira á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum og algengara er að ungt fólk búi í foreldrahúsum mikilvægt er að stjórnvöld vinni saman að lausn segir finnskur sérfræðingur Íslendingar eiga eftir að verða meira varir við bandaríska

lega landsins verði sífellt mikilvægari vegna ógnandi tilburða Rússa flugstjóri sem flýgur farþegaþotum í vinnunni segir það tvennt ólíkt að fljúga þotum og að fljúga gamalli

annað sé vinna en hitt sé útrás þessum fréttatíma er lokið íþróttir og veður næst og fréttir í útvarpi en við segjum þetta gott að sinni verið þið sæl